Dawi surosan kitabile jiyo. Sa aegu ngan pulna konnen ko wo nga blap mitu gomanawara dega himbe. Ngan meba himbe wi angabonga, himbe ferewia wala banamaga.